Itié ámi mkpónnó ádé átim ékpó, utu ikót umóh nté ásiné kè utu ikót umóh nté so uwém, nké dung né mè ádaddy ámi, nè étté ámi so uwém ámádé, ámá-liók eti-eti, imá ibó ufén étiéti <hesitation> isi ikáká mbiéré before àyid adiá mkpó isi <hesitation> á daddy àmi àsé ákàkà mbád áké kpéké m'ukányá, ásé ásisiné ké mbád ányé mià usuk-kéd ákónóyó igwóhó itiké, uwèm ámásóng mé ányé ntóm ámá isi tutukó before áyid idiá mkpó ké usén so áyid isukikàmà ntédé, ikámá ntédé, ikámà ntédé idi kpón, ádaddy, ádaddy ámi ábó ufén, áyid ibó ufén, áyid isuk <hesitation> isuk isángà, ánye ábó ufén áyid ibó, k'usén mfin àmi àyid iminyung isuk inié sé isuk ikárà isin idiá ágnó ákpénung ásuk ádi áyid inyung isuk itákpá inó ibó ntó mmi mi numg bó mi kéné diá.